कर कलिंग आयरन ले अथवा आयरन रोड ले अलग अलग कर्ल बना सकत। ही कुछ कॉल्स टाइट कॉल्स जैसन मन चाहे कुछ मन चाहे ओ कर सकत। ही बन ए शालिक बन ए मासी बन आई साइड बन अपन अपन ड्रेस के हिसाब ले। कोनो भी बन सकत ही चोटी प्रेम चोटी पिस्टल चोटिया जैसन मनचाहा चोटी। अपन बाल के बांध सकत ही छोटा बाल अगर अपन बाल छोटा होए तो बढ़ाई। वाला प्रोडक्ट के मदद लगा अपन बाल ल घना दिखा सकत ही।